maal naam hariyya kiyyan jill isheen, attam edee salamaa? habarri worra eedan, woar nagheaa edan duub ralle fuddedi aross keeneen waamich issa hadargedee amoo taakaa hindufnee ralle fudedda horra, bullaa bankakaa eddeni salamaa.